जुस एभि मेय छत्री री गाड़ी तो सो ता लग बुछंडी सो पानी लिय जा लग से सही रोलि। एब जो छत्रिया को खबर उपदि रो तो सिदी रोला तो तु तो पूरा भीजल। और जे धोन्दे छोदालम तो छत्री उल्टी भी होई गाऊँ। और तोत भी सोकों।